Arannde nder nduu ujineeje goo e temedde jeeɗiɗi e e sappanɗe jeetati e jeetati woni wakkati nde konway British kewtu ɗum godu ɗum jirgije ndiyam kanje sappo e goo.